Hei, sós tísangatang té ming tétu, pakatá yántu, bechamel tí téniá, hollandaisé téniá, sós, tomato sós tí téniá, espanhol net téniá, voleta sós tí té, pesto, fetusín elfredo tí té, blob nísé tí té, butter sós, chimuchirit tí té, marinarad tí té, mushroom sós tí té, garlic sós, soy sós, barbecue sós tí té, burner sós tí té, carbonarad tí té, cocktail sós tí té, in the ming lens tí té, dan tí dan ran ran sós tétu áni.